E nɇɇ re fáá’ra jö lakú jná re fáá’ra e nɇɇ <hesitation> jan e juíi ba ibii dxó lun kiä’ jná oo i nⱥⱥ kiä’ jná o jïï’ júú kiä’ jná jia’ xen i t´’i’n i mý’n i biiga jö, biiga ika ti ka tó’rá’ juó’ jötu kuíi kié’ jná re faa’ra jötu, jïï’ na jná ro’ üná tu lóo dsi giaa ‘nɇɇ’ i kie’ i la jïï’na jná jö kuii kié’ b’a jná tá’ i i jö, xen bá i tⱥ’ kie <hesitation> i tⱥ’ re fⱥⱥ’ra tu lóo dsi ‘ña nɇɇ, gi gia re dsi ‘ña nɇɇ o tulu gia nɇɇ, e nɇ nɇɇ’ jýn tá’ i i fⱥⱥ’ra i i lɇ i dxó kie’ ló re fⱥⱥ’ra i la lɇ jïï’na jná i jötu i juýy gá jýn kúú’na i kuíi jná llaa kóo la jé jáná juyy jé jáná re fⱥⱥ’ra e nɇ nɇ’ lɇ i kuii na jná.